فعلا التعليم مهم جدا في المجتمع لأنه يفتح فرص تطور فرص نمو ويعني من التعليم نقدروا نحلوا مشاكلنا ونبنوا المستقبل يكون فيه أهداف يكون فيه خطط مستقبلية يكون في إنجازات وفنفس الوجت يكون في تطور آ تطور حياتي.